Ny agn'efitsin'ny faritsy Alzeria any zany e da tena ahità toetr'andro mafana sady mbô may be koa. Fa lafa mandeha mamonjy ny morotsiraky amin'izay da misy ririny malefaky sy mandomando.